Za manôkagna malôha tsy de haiko hoe ino marigny le tegna nagnanaovan-jare izy igny satria tamin'ny faha zahay fao tsy nampiasa vôla vy fa efa nampiasa vôla taratasy de tsy de haiko hoe ino antony nagnanaovan-jareo fa vôla taratasy fao no efa miasa aminay am'zay.